Tong ba yakheb khe kaisa kutung tei kwchang manwui no romna bagwui swlamjakgo. Yakheb no kwbangma kaam o fwnangjagwui tongo. Chamung no hor o sogna bagwui tei kutung chamung rok no yakheb bai romwui mano. Yakheb bai misti tei juda juda chamung no bagna bagwui bo kaam o fwnangjago. Hospital ni kaam o jemon operation khlaifuru bo yakheb no kaam o fwnangjago. Sorni ni manwui jemon daa chakku godal hai manwui swlamnafuru bo yakheb nango. Paithakgo chwng sai mano je chamung bagnani kutung manwui tisanani tei hospital ni kaam o yakheb kaisa ngngkukma manwui.